Kua teja ani drone jeiva, oïmeko yaiporukavi pegua, ëreï ñoräröpe jare ikavia tei, ëreï oeka reta viko kïraï jaerete oyoesa vaera, ñoräröpe mbaetɨma oïme yeparareko